Ny fomba fiasa ny fahita lavitsy ndraiky zañy hazavanteña amy ajaja. Mandray hazavaizy iñy an da avadiky ny sary vao feo no fa avy teo zay avao.